די- ס'דא אסאך מינע. ס'דא בערעטס, סתם א הע- א הוט, ס'דא א שטרויענע הוט, ס'איז דאאידישע מינע הוטן ווי ביבער הוטן אוןו שטאפין הוטן, ס'דא בעיסבאל קעפס, <hesitation> און אסאך אנדערע מינע זא- העטס, ביניס.